वइसे ते ई विषय हमरे जानकारी में बहुत कम बा लेकिन जहाँ तक हमरा अंदाज बा दूध दू प्रकार के होला। पहिला पशु प्रदत्त दूध और दूसरा वनस्पति प्रदत्त दूध। ए दुनो दूधन के प्रकृति अलग-अलग होला काहे कि ए दुनो दूधन के स्रोत अलग बा, लेकिन ए दुनो दूधन के बीच अंतर के बारे में हमके ढेर जानकारी नाहीं बा।